نفضل نكون موسيقار مشهور على انني نكون رياضي مشهور لان الموسيقى هي واحد النوع من الفن الخالد الرياضة كتكون مرتبطة بواحد الزمن معين او واحد المكان معين